घ कम से कम एह ध्यारू पाँच छै जॉब ता ई-मेल चेक लंज्या तौक। स्पैम ल्य बोडी बच्या आई कबी कबी नोटिफिकेशन बच्या दोच खिज्या तौक ई-मेल छ मैल तू। क्यूंकि तोरम्याक शोंग घ जॉब अप्लाई लानु दुक्ता आँग रेगुलर ई-मेल चेक लान्नो पडेच्य। दो पाँच से छ जॉब ता खेज्याई तौक ओबोल्स ई-मेल। हुदू अलावा ल्य नोटिफिकेशन खिज्या तौक मैलु हातु छ नोटिफिकेशन तू, चगो जरुरी निम दोच खुलल्या खिज्या तौक।